Donca, mi comensieiva da-o Pòrto Antigo, pöi ô portieiva à vedde o dòmmo de San Loenso, ciassa De Ferræ, a casa de Colombo eh ghe faieiva vedde a via Vinti Settembre, finieiva à Boccadase. Ah, no beseugna scordâ che anche a Lanterna â se peu vixitâ.

No me n’intendo guæi ma pensieiva che an beseugno de stâ a-o sô i öivi, e vigne, dite anche vixe, parme e ciù de coscì no me vëgne in mente ninte.

Mia, quande ti treuvi sto messaggio ciammime che beseugna che se mettemmo d’accòrdio pe anâ à trovâ quell’amigo à Camoggi, va ben? Ciao.